ʻⵓⵏⴰⴽⵡⴰⵔⴰ ⵍⴻ ʻⴰⵡⴰⵍ ⵍⴻ ʻⴰⵡⴰⴷ ʻⵓⵏⴳⵓⴷⵉⵢⴰⵏ ʻⵉⵢⴰⵏ ⵎⵎⵙⴰ ʻⵉⴰⵔⴰ ʻⴷⴰⴽⴷ ʻⴷⵓⵔ ⵜʻⵉ ʻⵎⴰⴳⵀⴻ ʻⵉʻⵉʻⵉ ʻⵉⴻⵔⴰ ʻⴳⴰⵡⴰⵔⴰⵜⵉ ʻⵉⵢⴰⵏ ʻⵓ'ⴻⵔⴰⵜ ʻⵉⵀⴰⴽⴰⵏ ʻⴰⵏ ⵎⵎⴰⵙⴰ ʻⵉⵀⴼⴰⵙ ʻⵉⴻⵔⴻ ʻⵜⵍⴰⴽⵓⵏ ⵏⵏⵜⴰⴽⴰⵡⴰⵔ ʻⴰⵏ ʻⵉⵇⴳⴻⵔⴰ ʻⴰⵡⴰⴽ ʻⵉʻⵉ ʻⵉʻⵉ ⵎⵏⴰ'ⵉ ʻⴰⵜⵉⵍⵉⵢⴰⵏ ʻⵉⴳⴰⵏ ʻⴰⵔⴰⵜ ʻⵓ'ⴻⵔⴰⵔⵔⴻ ʻⵉʻⵉ ʻⵉʻⵉ ʻⵉʻⵉ ʻⵉʻⵉ ʱⵉⵜⴰⴳⴰⴷ.